الخدمة تنجم تولى من تتولى مع حياتى هى أنو نكون في-في بيرو قاعدة ونعمل الحاجات الإدارية، أختر نحب النظام ونعرف نكتب ونعرف نتعامل مع ال بى سى ونعرف نتعامل مع الكونكسيو ونعرف نتعامل مع المشاكل الشخصية يعني نعرف نحلها ونعرف كيفاش ن-نتصرف في المواقف اللي تبدأ ستريسيا والحاجات هاذي، لك الوقت اللي نتحط في الإدارة باش نغلي عالآخر يعني أموال مع الآخر.